Ingye ngisabya ingabirikulha, nganza ingatha ingathasyatsuka erisyaholha mwira wayi isyalyaholha, kundi ibbwa erisighalha mwamukwakali li likalheka ebi <silence> kundi ibbwa erisighalha mwamukwakali likalire kusangwa obuli kindu kikabya ikyamabirisighalha okwa muthwe wayi, ng'erithuhira abana b'e fees, eribawulira eby'eryambalha, eribawulira ebi eby'erirya, kandi nibya n'aba n'aba nyalhughanda ab'oo mwira wayi banganathwamu ibanyithibithaku, kundi ibbwa omundu eyanyiretha akabya inabirikwa isakiri okwa buthalha.